E fomba fanasa lamba ame tagna da alay aloha e lamba da ahisy agnaty koveta da isegny rano rehefa vaisy rano da ise gne vovon'e savony da alologny eo mandritry gne minitry vitsivitsy da avy eo kosegny ame tagna roy, da afaky zany e loto, izany hoe kosokosegny ame tagna roy zany i lamba da kobagny ame rano da madio.